Matetiky bôka bi- biby hitanao kaofa ririnigny tsy mihetsiky tsy mitady hanigny regny <hesitation> fetsy malôha regny, am'fotoagna mafagna zareo mangala hanigny mamôry hanigny foagna atan-jare asa atan-jare an-tragnon-jare kaofa avy ririnigny de avy ake zare tsy mitady eky fa mihinagna fao atan-jareo asa magnan-jany. <noise>